Ia, zah izen̈y andeha an̈ano vakansy hely, avô mivolan̈a amirô jirany nakà àby rô, mba <noise> andrôzy fle- flera nakà raha volan̈iko amindrô ah! Pardôn drako ô! Azafady hely fa, mba mangataka fan̈araha-maso amin̈ao hely oe zah. Zah io bôka andeha tsy ela tsy ela oe. Mandrapaha-pipodiko bôka any, anao ma afaka mba mandrôzy folera nakà àby rô? Azafady, tsôa fo bôka mandrapiaviko drako maty, mba tiako mba an̈ô mba mikaràkarà izy hely oe.